Obuyaka bulio tofauti tofauti bwakanne nomba korana buyoka bwenebo buli khuimbwa imbwa inyala khusama sa shilo shiosi uchenye imbwa isamanga ino isamanga shi nochikhuna norula elwanyi olanyola toto imbwa hii isamilingo nende shifune imbwa hiyo inyala khusamanga mmliango kalukha nechia khumulia ngo ikalukha esung’ukia mujikoni ukalukha ichia ikaluchya kho uchenya imbwa ino ili nende kelele shina elwanyi hii ikhupalianga abandu buyoka abandu nabakona nayo esamanga. Toto nochenda nonola elwanyi onyola aah elwanyi hino eshibala neshibii abefi balio nomba omundu yechileelwnayi olarii omundu omulayi nomba isolo na bulima ichile ni la chiranga imbwa nisama nikhalukhila, nikhalukhila mpaka onyola aah kata mwene chinyanga chiakhakhitila aah sarisa saa elwani neli imbwa ibe sa imbwa sichila olakhaywa ne sama nekalukhila kabidanga khuilisisa khurula elwani kafa nolibi umurii khane wikabe urule elwani umanye imbwa isamila sii alfu bayoka bundi ni bwa mwana omwana anyala nakanile ne onyda aliraa nekhurula wunyila mwana aliraa either nomulwale ama shindu shimulumile. Nobukha unanyola mwana arirenge noireba omwana alinanga, noireberwana uno abeche mulamu sichila etukhile shilo yakhoka saa wakhurila rila. Mwana abolanga olabola eeh, mwana uno aluranga alamborera nomulalwe nalari mwana mutiti olaiya olabola mwana wanje aund mundu akhupile kata nomba eshindu shimu umile nomba alalumwanga abundu khumubili kukwe kono olakanakana neshili shilayi olaria bulka bwa mwana kalabida ubuke uikhalo umanye mwana alikongashira unoyoka bundi ni bwa banali onyala khuba nokone munzu onyola bandu balakhupanga saa ulayoka elwanyi khochenye eshida ne si nonulao unyole bababianga aunde mwifi ali elwonyi nomba bebile ching’ombe chia omundu, babomole lidusa lia omundu benjirire omundu khe bandu balabilanga benya bukhonyi bwa majirani bachie babakhonye nondanya elwanyi onyola kweli uno ne jirani wuwo nomba ni khuinjira bandu bebile ing’ombe nomba abefi babene bebile babomole liduka khu sasa bandu balatumanga khwayula beche babomole. Khe buikha bundi ni bwa kaa noli munzu muno ing’ombe ibecha neli ne musiko yenya khuibulana kho ing’ombe ne ulila nekhupa luyoka uchenya ing’ombe. Ikhupanga luyoka ino ne ri chende muzigo inu huenda lisasi linjerimo ikonanga ilaurumanga. Nolwa onyolanga ing’ombe nikhupanga amatoke neana neana neana kho ochenyia ing; ombe yeana hii toto nobukha nochia onyola aha ing’ombe ino ne ikonanga aundi omundu yengile khuibolala nomba libofu linjiremo noonolanga wbindu koma wbiene ibo bikholekhana bia buyeka binyala khuchira obula khuba nende chindolo tawe.